Ada jada atpë jue dun tyum we'en jedun ka kudoyë yëdun neyb dun nak jët'së nak myëwëdytyë taj unkë tedyap tëjk a'ax yë kamix pop kamix yëdun kay mukëp konak xë t'su nak yak jadyë we'en du kya kudëkoy jue dun konak pikanak tyam a'ax kya nëjuënyë neyb nak ayu'uk am nak myëdakëp neyb jedun këxë tijatyë dun ti'i xë t'su dun adyunëp y jadunt's du padyë dun chyam este nak du myënayn we'en du jada'atpë du kya kudëkoy padye nak xi'im jedun nak jedun tyun xaj.